Kande apa yang ku kande <hesitation> supaya malambe sungana munasaling tu pasti buah buahan <hesitation> mani <hesitation> dengto bigaraga biasa to mai col colo yang di apa pale <hesitation> dimasak secara tradisional. Etomai susi kaju jati dinasu mane diroena apa pole deng apa pole sangana ebiasa ke makale tangalo kebungi supaya yate tubu bertahan tena narumi rumah sakit kandiki biasa <hesitation> pare raka dikonsumsi apa pare apa pailuris sitmoi karna jolo <hesitation> iruri romon-romon <hesitation> tumu-tuman jolona mane buah-buahan jolo estumai.